एबे रोटी पकओके तहिया त एबे सबसे सुरु त एबे गंहुक पिठवा लेवे परलई ना । हसे उअ पिठवाके एगुडा डौल ,साफा डक्चिमा धके हसे इचिका मिचका ओथिया सुमसुम पानी ओकरमा मिलाओके हसे ओसने कहदेउन सुमसुम पानी एबे जुडकी पानीयासे इचिका डौले हसउ । हसे ओसने पानीया गहके हसे ओकरके डौलेसे मुछेके अ मुछैमुछैमुछैक हसे इचिका नरम नहिया ओथिया उ पिठा ओथिया <hesitation> बन्तई । हसे ओकरके लगभाग एक दु घन्टा ओसने डक्चिमै एबे झापओपके छाड देओके । ओसने करले जौं ओथिया उअ इचिकाको नरम हसिहे । ओसने नरम हबिय जौं हसे उअ कहदेउन रोटिया फेरी खाएके डौल लगसई । हसे ओसने एक दु घण्टा रहके हसे ओकरके इचिहिच इचिहिच छोटहोट ओथिया टुक्रा सभ निकडाके हसे चौकी बेलनावा मा डौलेसे बेलेके गुलगुलार बनाके । हसे ओसेने गुलगुलार बनाके हसे ओकरके वाहिमा <hesitation> ईअ तवैमा डौलेसे सेकेके, दुन्हु करवा डौलेसे पक्तही हसे तही ओकरके निकडाके खाएके । हसे ओकर पिछे एबे याको सभ फेरी त रोटी बडै जसने मडुवाक रोटी बडै, हसे चाउरक पिठाक रोटी बडै । मडुवावाक रोटिया मने इचिका गिल बनाके उअ तवैयामा पाथओथके पकावे परसउ एबे चौरावाके फेरी लगभग ओसनेनै पकवे परसउ ।